Nosarahy ho firenena anakiroa i Vietnam io. Fa lafa niady amin'izay tamin'ny taonjato dimy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo ô da lasa firene anakiraiky. Ao koa misy an'io renivohitry antsoina hoe Hanôi io. Misy kolotsaina tranainy voataizan'i Sina.